Ia, irô tômaty amy boaty àby io baka koa fa izy nibian̈a indraiky izy biafina iny, efa malakilaky maikimaiky izy koa fa mbola adôko iô. Aminakà edy mety fa andra aroe donko farany be fa koa fa mandilatra ny zen̈y fa tsy tsara eky izy hoanin̈y.